أفضل ذكريات <hesitation> الطفوله تاعي من اللي كنت <hesitation> من اللي كنت صغير كنت ديما نخرج مع جدي وندور معاه، <hesitation> و- وخطره قال لي قعد هنا، خطره نشفالو قالي اصبر هنا ضوك ن- روح جيبلي حاجه نديك معايا، أيا أنا رحت نجيبها قدقد هو هرب عليا، عدت نبكي خلاص راه فيا قلبه، هاذيك نفعتني أني ما نزيدش ندير لحتى واحد، عرفت صح <hesitation> في ذاك الوقت نشفالها تمييت نبكي، يا ودي ما تخيلش قداش.